Kua mbae yaipota yave yandeveguaraiño, jaeko yandereraja ñanoï vaera mbae, ereï kua oipota jei kateïva, mbaetɨ yave ñanerakätëï, jaeko ngara mbae ñavae yandeyeɨpe, oime ikavita jare ikavipotava